Akoho tegna hoe vorogno satria izy sady magnatody, izy misy elatra afaka magnembagna aveke aminjegny amin'ny izy izy mba misy bec kara le vorogno sasany regny igny koa.